Odd allergy wngkha bwsakni hamyaroknw kisa kisa chamungrokno chajakma jorao. Kwbangma chamungni allergy ni wngkha buphangni thwng almond tei walnut hai soya thwng ha tei thwng. Sinimungrok kwchangma bwsak hamya ni simi kotor kwchangma hamya eba anaphylaxis jora wngwi mano. Kwbangma borok rokbo sesa eba gluten ni allergy wngwi mano. Allergy jefru umor o wngwi mano tei aboni bagwi chamung no belai kheno thangnani nangnai. Allergy tongnai borok rokni bagwi chamungni label no kaham khe porikhe belai nangkukmani kok. Kwbangma allergy jephru nuts tei dairy hai swnamjak chamungrogo chukjak tongwi mano. Kaham khe hamya wngwi thangkhe epipen no swnamwi tei dakti dakti khe doctor ni chubachu sankhe bo langma mwthangwi mano.